Ehee, fi- friji yatusaidia kwakuika mathi, kugandisha maji yatena mtheho. Unavinywaji vyako ukauka hoo na mboga zako aitha kuji wa wathamaki au kuji wa nyama. Basi waika muda ili uwendaso kubanika au samaki wasio kubanika. Kwahiyo friji inambwe nyingi sana, taishukuyu kwakweli.